طبعا باخذ معاي مهندس معماري, لأنه يحتاج يبني مساكن, وكمان طبيب عشان يهتم بالصحة, وعالم بيئي علشان يعرف كيف نعيش هناك, وأكيد طباخ عشان ناكل أكل لذيذ, وأخيرا شخص رياضي علشان يحفذنا ويخلي الجو ممتع, وهذي المجموعة راح تساعدني في أني أنجح في الحياة هناك.